Engka seareq-areq bua-buahang weddingnge yanre bagi keseatanna pakkita e iyanaritu lemo pao kaliki lambace wortel otti nennia buwe-buwe nennia labu